To nɗye he ga nyi ɓyin byingo ɗye nyigoza ɗye, he ga lo he la tsnu wo yi, nyigoza, he ʻɓe a da mi wye, mi ye yi kpa ʻzna da, nyigoza ga iya wo da gi he, mi ga ye, wo ga iya wo da gi he ma ye m, he ga ya he ga tugni é ʻba hna lo m, he ga ɓwa lo he lo sasa, wo zhi ɓa go ʻgbe ɗye wo ga ye, he ga ke ʻzhni he dna wo ʻzna ʻwye shna wo da ʻzna yna de wo ɓeta dada yi, de wo ɓeta dada yi, de wo eri snusnu yi, ɓena anyigoza dodo yio, ɓa ga bmya é wyeba ama ɓa eri ɗye ɓa yi ge yna é ga ká bmya m, ga byingo byin byin byingo dodo ga yio wo ga bmya é wyeba ama he ga ka wyeɗye wo zna wa ynawyi ʻɓe la tu tugo Wo zna ʻba de wa ɗo wo la ʻyna wyi lo, he wo a gna dye wa lo la yna wyi é ʻba do, he ga dye a gna ɗye wa lo la ewo zado wo go dye wo mu ʻwo, zado wa lo la zado yna dyi, he ga byingo ga bmya é wyeba, he ga ɗye wa eri dodo la la tu tugo, wo zna ʻba de wo lo, enu de wa ɗye, a gna a ga da wo ʻɓe wo ga ye, wo gn da gn he wo a gna wo yi ʻnu yi dna ényi, wo yi ge dna é yna, a gna wo de ɓu ézhedo, he ga nyigo da ʻɓe, wo ga bmya é wyeba hni, ynadyi wa kpe snu m, eje wa du ga bo, chewyi ɗye wo wo tuna wa kpe ʻna tu m, byingo ga bmya é wyeba hni ama ge wo ka yi wo ga wo ga wo ga ta wo ga ye wo gi wo ʻɓa mwamwa m, wo ga gba wo ʻɓa wye, wó ga fni kate m, wo ga ye ynaɗyi snu ʻɓe m, ɓwato a gna wo gnagna, eferi wa kpe gni é ʻba gbma m, wo ɓu eyna, wo ɓu eyna, ʻɓyi nyigoza ga iya wo byma é wyeba ama, wo ga ka ʻɓe ɓechni wo snu m, dodo ga yio wo ga iya wo bmya é wyeba m Ama wo ga ka yi eri ɗyegoyi, he lo gni ʻba do he zhi, wa he ʻɓwa wna fi mari, he lo gni ʻba do he zhi, wodye ga fi he jni wǎ bwa, wo lo wo ɗye a gna dye ɓedo ɓedo yi ɓedo yi nyi, kai! Wo ji dadi lo m, efe ri wa he yi wa he ɓeta wo labmi yi, ywango, tsongo wo wo he ɓeta lo, wo ga wo he ɓeta m wo ji dadi m, ɓena he basna dna é wo nyi lo dyegioyi-dyegopyi, ynadyi snu ʻɓe ga yi nu é wo wo ɓato m, fa lo ɓe ga yi nu é wo wo bwato m, wodye chnimwa chnimwa cheta chni chnimwa knuri pe woshi. Bmya ndye he ga ga la nyigo, nyigo dododo he ga ga da wo ʻbe, he la, gi wo ʻri bmya, nɗye he la nyigo nini dye wo ʻri bmya m, hedye eɓa he ga bwa wyegu mari m, sasa he ga he wyegu ga yi ben ben, ɓena he nyigo rita é byma m, ama ndye he nyigo rita byma, ai hedye ynangoyi he ga ji dadi, wori snu a gna he ga ga la nyigo, he la deɗye ɓa rita byma yna, anyigoza ɓoleyi nyi, he gna he ga pa é ebyma, É ga snu m, zado ga yio nɗye wo bmya, ama he lo da ɓeta gbmari de wo yi, wa wo nyi la la ze egu ge, wo da ɓeta gnuaba, wa wo nyi la la ze egu ge, heɗye heɗye ɗye he yi eɓa yna, ha ha ha ha ha damu shna he ga snu heɗye ɓeta de woɗye nyi yi è bmya yna, he ga ɗye nyigoza ʻwye, sanɗye wo ʻɓa wo wo wo ʻɓa wo anukodo ga ɗo ʻpyi ge yna, ɓe wo ʻɓa ɓe wo ɓa wyeɗye yna, wo ga wo ga ka ewye zni bma, dun wo ga wo ga snu ebe de wo ʻba nukodo yi mari m, wo ga ɗo wo wa wo wo aɓa dongi m, wo aɓa doke wo ga bya ɓa m, wo ga snu de wo aɓa doke yi ɗyegoyi m, eri kasa tu tugo, he wo ɗye a gna ɗye wo snu nyi, wo lo ʻshe, èè wo gna ʻza ɓe, èè wo wo wo wo ɗyi eta, eta wo ɗyi yna á du ʻɓwa dudu, to he yi nyigoyi shna hna bye, heɗye eɓa eɗye he wyegu shi ʻse m, bena he nyigo rita é bmya m. He ga ga da nyigo ʻɓe dye wo rita bmya, hedye ko he ga che ʻpyi, edye he kpe shna he ga edye he ji dadi dna é pyiche ba. Ai he nyigo rita ga bmya, eɓa ɗye ga shi é bmyio du, woɗye ynangoyi eɗye wo ɓyinayi á fu ʻse, he ga ɗye eɓa wo snu ɓyi wo snu ɗyegoyi, ɓena lea wo yi ɓemumu dododo nɗye wo wo u u ga lo ɗye é ʻpyio yna m, sasa wo lo ʻpyi ge yna wo nyigo shi lo etsna yi fi wyeo, sasa wo lo ʻpyi ge yna, wo nyigo chni shishio wyegu yi mari, bmya he la nyigo wo yi zangoti basna yi, bmya he la nyigo nɗye wo ga yi ledebyi yi yna, bmya he la nyigo wo kpe ynaɗyi snu, bmya he la nyigo ndye wo wna ʻba ɓwa yna, bmya he la nyigo wo dye he aza ʻwye, wo wna he aza ʻɓe fi, ga yi nukodoza nu, he adoke, he amangoyi, he anawnu, he ʻda, he ʻya ɗyé wa ma he yna, byma he la nyigo nɗye wo ga kpe ʻwye lo he aza ʻɓe ge yna, ko é kpeda, a lo gna a chni ʻza wo ga bma ʻza snu yna a gna yi he nyigo, ʻza wo yi eza ɗyegoyi yna a gna yi he nyigo Ɓeɗye wo hna bye, he ga yi nyigoyi, ɗye nyigo wyegu hna bye wo bma aza snu ge, heɗye he yi wo ʻɓa ɗye yi yi yna ga da he gbama, ama ɗye he he yi nyigo yi, wo bma aza snu m, heɗye ɗye he yi eɓa yi yi yna, wyegu é ga shi he ʻse é ʻba gba m, ama nɗye he yi nyigo yi, ɗye nyigo wo rita bmya, heɗye du he ʻzna dada é ebmyio, ko he ede kpekpe, he ede è lo snu tere, ah ede hni, mi ʻɓa ede hni é la snu tere m, zhi ge gi ma po, kpma dede kpa, ah ede hni, ede ha kpe gyna wo go he éɗye dede hna nyi m, kpma dede kpa he kpe, ede hna ga gna he go, ai heɗye ga ede hna kpe du ga gbmi gni ge é bmyio mari, ai ko miɗye ga wo du ɗye a gna dye nɓa nɓa ede wa kpe nini yna ɗye wo gni bmyio ge mari, é ga da miɗye gbma m, he ga nyigoza mari ɗyegoyi, wo ga lo wo la wo ga ku ʻwo wo si ede ge wo zhi wo ɓa ge wo gna ɗye he go, nyigoza ɗyegoyi wo ga ku ewo wo si bwada ge, wo ga gna wo ga ɓyi ynaɗyi ʻɓe bye de eba yi bye m, ko eɓa yi ge m, ko eɓa yi ge. Á ga iya a kpe m, he ga he ga da nyigo ɓe, ga eri hna dna ʻwye shna hna bye, ko wo zhi ɓa ɗo he kpeda, ko wo zhi ɓa ɗo he kpeda, he ga yi damuwa m, ama he dna he he he he ee ha nyigo da ɓe ɗye wo eri byma m, wo dna é pyio eɗye he wyegu shi ʻse m. Nɗye he gâ la nyigo, ko he ga da nyigo ɓe, he da nyigo ɓe nɗye he dna ʻwye é wo rita, nɗye wo rita ga byma, hè dna ʻwye é wo rita, ke se mula è mwa ʻsa ʻkpa.